Picc yi si garab yi dañ dee dem wuti bant bu nooy, laxas ko ci garab gi def ko tàgg. Dañ dee tàgg si néeg yi. Yooyu noonu nag ci garab lañ dee gën de tàgge. Am na picc yu dee tàgg ci kaw garab. Yooy dañeey wuti buumi saaku buumi kii yu guddu, ñax bu guddu boobu, ñów ràbblaante ko bam nekk néeg. Mun nañ faay nen ba toj fa doom si kow garab bi. Waaye buum yi, ñax lañ ko dee defaree ak buumi saaku. Luñ for rekk si buum bu guddu moom lañ ko dee deferee, ñu defer ko néeg. Ciy kii lañuy nen, si banti garab yu mag yi. Foofu lañuy nen <noise> am na yoo xam ne ci suuf sax lañuy nen. Xam ne dangay gas si suuf du yàgg nga gis fa ay nen. Yooyu rab a ko fa nekk. <noise>